Kô ahandro zaigny eh, ôhatra bô izah le azaôgno vitamine aminazy, maro karazany be. Ôhatra karaha zankô zao tsy mitôvy amy fandraôgna anana edy igny edy e, zarikô tsy maitsy atôko elela, ela mitsiny e, zay vô mibôaka vitamine aminazy zay vôa izy masaka koà. De le ôhatra ananambo zao raisiko, igny tsy maitsy <hesitation> kôfa mandevy rano to de varigny de cinq minutes <hesitation> dix minutes faran’ny ela to defo masaka. Igny amzao-igny zao tsy mitôvy amy zarikô-tsy mitôvy fandrahoagna azy. De tsy mitôvy zaigny resaka kô izy avy te-fandraogna anazy izy avy tenegnina amy hanigny.